Hanina telo karazana ampeseko mianga amina raha maniry a: magnano zao zaho lasary fi- lasary karaoty, de roko an agnana mifangaro angivy, de dessert ataoko an: a zaty, vaosokona, de ampalibe.